Kula mafute hako ya alizeti ya nutukali maso ya kola na tutulina ya mashine ya kukamulia. Ni aina ya mafute hamba lala. Ila eneku tutakweti mashine za kukamulia. Mafute hame mea ndiyo mafute mazuri. Mafute hanu tutugulima aeno ya azipa. Ila so ya kola.